South arabian adhaa ishian birria adhaa ishian ghudionii thaa diniathi aminen familia Dini gudhio islamua ishini mara shan dhulethi aminen dhub thaa dhibithi jirayai wastar yedheni wastani sheriyum ishia kasjirthi dhub aminen mara biri inamaa islamuaniii maliii uni hijaa achisun yani acholee karibishitiye